Za ndraiky zany liquide vaisselle foagna matetiky fampiasaiko kaofa magnadio raha <hesitation> impec, nickel; fô misy ndraiky raha agnadiovana raha ôhatra sur'eau, eau de javel de misy koa liquide vaisselle mira.